Santan tu tong jaga bikin dia kaya jadi santan untuk membuat makanan-makanan tu jadi kaya dia ba kantal dia ba rasa ba rasa sadiki rasa kalapa dia pe cara pembuatan tu memang harus tong kupas dulu dia pe kalapa satu-satu tong bala baru tong lapas dia pe isi kalapa tu dengan cara untuk tong parut dia dan menjadi <hesitation> kaya jadi dapa cincang dapa cincang abis tong ambe depe kalapa yang so ta cincang-cincang tu tong bikin dia campur dia dengan aer baru tong rebus dia sadiki baru tong ramas dia untuk jadi santan itu bisa menjadikan jadi bikin nasi kuning juga bisa jadi rendang juga bisa deng dia pe tempurung kalapa tu bisa bikin jadi bara <hesitation> bara api kopra itu bisa menjadikan jadi biking kaya tampa-tampa bakar sate bakar-bakar apa deng memang kegunaan kalapa juga banyak deng biasanya torang di sana di maluku utara tu tampurung kalapa tu bisa jadi adat istiadat untuk taro-taro tampa-tampa persembahan-persembahan untuk alam-alam gaib juga bisa apalagi tong di sana jaga orang ana-ana bayi baru melahirkan kong dong pe dodomi dodomi atau depe depe tali-tali pusat tu biasanya tong taru dalam kalapa baru tong bungkus deng daong. Pisang kaen putih baru isi dalam tampurung kalapa baru tong kubur dia di dalam tanah biasanya begitu deng tong kalapa di sana tu memang paling banya kalapa di sana karna kalapa juga banyak manfaat untuk torang karna tong biasanya kalu pigi di kabong so tara dapa aer tong tinggal pi nae kalapa kong tinggal ambe kalapa tinggal minum karna di sana kan murah juga karna di sana tu kebanyakan torang hutan-hutan jadi dia pe kabong-kabong kebanyakan tu dia pe isi-isi kalapa jadi tong tinggal nae saja jadi tong di sana biasanya tong nae siapapun pe kalapa me bisa lagi karna bebas a tong juga biasanya kalapa di sana tu memang paling anak-anak muda tu memang paling cinta karna kalu di kota-kota biasanya kan orang bikin acara tu harus dengan doi deng segala macam harus baku pot brapa lagi baru tong di sana biasanya kalu mo bikin acara tong pi di satu orang pe kebun baru nae dia pe nikmat situ karna sekedar cuma naik kelapa deng tampa parang juga tong bisa bala kalapa baru apalagi kalapa campur.